Fomba fandrahoana sakafo hitako tena amin'ny kolotsaina hafa zao de ny fomba fandrahoan-dry zareo sinoa anireny pao ireny, atsofoka ao anatin'ilay vata tanteram-pahazavana ma-mamoaka entona izay ,le pao ah mbola manta ah de mivoaka avy ao ilay izy masaka sady tsy miova mihintsy ny lokony fa fotsifotsy be ihany.